وطبعا كانت أول نشأة ليه كانت في حوشنا بالإمارات، كان جو الإمارات حلو بكن نلعبوا إحنا وصغار وننزلوا لوطة، حينه حنو نلعبوا بالكرة ونلعبوا بال أني والبنات وننزلوا دايما عرايسنا وكانت ديمة فيها لمة مع الجيران والأحباب والناس يعرفون بعظم والمصايب، الجو كان مليان محبة وتواصل إجتماعي.